کیمرہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نہیں معلوم، انہیں اکدم پریشان ہوتا ہے۔ اَرے یہ کیمرے میں سے فوٹو کیسا آئے، بلکہ کیمرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا جادو کا ڈبہ ہے، آنکھ مارتے کے کام ختم ہوا۔ <hesitation> آتا ہے، مطلب ایک چھوٹا مثال دینو، کیمرے میں کیا ہوتا ہوتا ہے؟ شٹر رہتا، شٹر دبانے پر لینز کے اندر لائٹ آتی۔ لائٹ آتے کے لینز کیا کرتا؟ وہ لائٹ کو کیپچر کرتا۔ اور سنسر کیا کرتا؟ وہ جو لائٹ کیپچر کرتا، اس کو ڈیجیٹل امیج میں کنورٹ کرتا۔ اور پروسیسر اس امیج کو میموری کارڈ میں لے کے جا کے سیو کرتا۔ پھر اپن وہ میموری کارڈ میں سے اپن اپنے آنکھوں سے وہ امیج کو دیکھ سکتے، اَرے یہ فوٹو لیے اپن ابھی یہاں ٹھہر کے وہ لیے اپن۔ اس کو آرام سے دیکھ کے سیو کرنا تو سیو کر سکتے، ایڈٹ کرنا تو اپنے فوٹو کو ایڈٹ کر سکتے۔ بس پرانے زمانے کے رول والے کیمرے رہتے تھے، اب پورے ڈیجیٹل نئے کیمرے آگئے، حالی چھکا چھک فوٹو لے لے سکتے۔